Fan̈anaovana lasopy araiky tsotsotra zen̈y aminakà, direkty mangala paty gasy. Mampandevy rano akendriky. Koa fa mandevy rano, alatsaka ao paty gasy. Bôka iô aminjay, koa fa masaka, alain̈a aminjay miaraka ranonany iny asian̈a dong'olo raviny, aviô asian̈a sira, afaka asian̈a antody, fa vita edy.